L tib'iliil he kirb'an k'ax che che qalwaal, wa qast ost richaq'ajsisik kana'n o xaqara' k'o jab'ek tib'iliil che qas k'o niin o xepon o chewa' k'o rik'in kirb'an k'ax che qak'o'x o xu' he kiryak jun chek rab' yab'iil chaqan o kirya' jun chek yab'iil pi qalwaal ela' he rib'antajiik nik'yaj tib'iliil wa qas otz rib'aniik qq qab'anan, qachaq'saj renjeel, otz kirb'an chaqan ela' rib'ntajiil li tib'iliil chire' chuwach uleew.